العطلة المثالية بالنسبة ليا تكون في التخييم انت تخرج مع أهلك أو صحابك في مكان فاضي وتقعدو مع بعض فيه وتقعدو اليوم كله وتسهرو وتجربة التخييم نفسها هي <hesitation> الحطب اخر اليوم وانك تتفرج عالغروب مع الطبيعة دا حاجة جميلة جدا بالنسبالي